نحب العيش في عالم خالٍ من الجريمة، خاطر الجريمة تأثر بشكل مباشر على الأمان والاستقرار الاجتماعي لما ما يكونش في جريمة الناس يعيشوا في سلام ويحسوا بالامان في حياتهم اليومية أما الكوارث الطبيعية رغم تأثيرها الكبير إلا إن الناس ممكن يتكيفوا معاها أكثر من الجريمة والوقاية منها أو التعاون معها ممكن يكون سهل، الجريمة تخلي الحياة صعبة وغيرعادلة، ما فيش شيء أهم من الأمان في المجتمع.